A m'farìa piazì se pudeise scrivi 'na poezia për mi për ël me cumpleanno e pöi cuandi a ie mia festa pudrìu, ti pudrìe lezila davanti a tüi, parei almenu ti piere-e, ti pierìe tüti i cumplimente e al istes temp a mi a m'farìa piazì perché sarìu ël suggetto de custa custa puezìa, grazie